איין חי וואס איך ווייס לעבט אויף סכך איז די פענדא בער. זיי עסן אסאך פון דעם און ס'העלפט זיי צו עסן און ס'מאכט זיי נישט אזוי זאט וועגן דעם דארפן זיי עסן זייער אסאך און ס'קען זיי מאכן זייער גראב.